الرياضات لتطلب قوه بدنيه أكثر هي لتعتمد على تحمل العضلات كيما رفع الحديد و لا المصارعه و لا السباحة هذي الرياضات تتطلب مجهود عضلي كبير و تستعمل عضلات الجسم الكل أمل الرياضات لتطلب قوه بدنيه أقل تسحق تنسيق أكثر و مده أكثر كيما تنس و لا المشي، هذي الرياضات تركز على الحركات الدقيقه أكثر من القوه البدنيه.